Uun chindatuu va'a, onré iatatu ján ndakachi ñoñatu iho chindaveñon kachi yee onré itá, ndai njuan ndai ndetuu iho konduye keñotuu kachí iñai uxua chindatu chinda'a chumijan tuu, onré ndaintu kuu ndute keñoo kaña keñoxua.